எத்தியோப்பியன் உணவு வகை "இன்ஜெரா"வை மையமாகக் கொண்டது, இது புளிக்கவைக்கப்பட்ட டெஃப் மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு பெரிய. பஞ்சுபோன்ற புளிப்பு பிளாட்பிரெட் ஆகும், இது பல்வேறு காரமான இறைச்சி மற்றும் காய்கறி குண்டுகளுக்கு வாட் அடிப்படையாக செயல்படுகிறது, அவை இன்ஜெரா துண்டுகளை கிழித்து அவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன. உங்கள் கைகளால் உணவை உறிஞ்சுவதற்கு இந்த தனித்துவமான சாப்பாட்டு பாணி சமையல் அனுபவத்தின் முக்கிய பகுதியாகும்.